Sun pa bun-a a fe ël nö a la cravata <hesitation> ai pa 'd persun-e dapè mi ch'a bütu la cravata e mi ai mai ëmparé ëmparà a fe ël nö